Juróom-ñeenti waxtu laay tëdd. Fukki waxtu, fukki waxtook benn fukk ak ñaar, fukk ak ñett, fukk ak ñeent, fukk ak juróom, juróom benn, juróom ñaar, juróom ñett bët set. Boo boo boo tëddee naaj kay ban heure nga war a ewwu bët set.